Egindu sya ndayanja mbulamu vwanje, nindakhamala milimo cha hango nembukula ebiblia nembukula esitavu sya nyasaye. Ne nelokhuranga mbetsanga sisomrekho asubuhi. Kho njaka emirimo chanje che litukhu. Sikra khumanyre akhusoma mang’ana ka nyasaye nilwa lufunguo lwo ovulamu vwa omundu khandi nindakhamala chikasi singana nakhava nemboe, eeh. Khandi nimbukula <hesitation> sitavu sya omwami khandi nenjaka khusoma, esifunaa nesikiraa nenyanja khusoma <hesitation> sinyombokhanga muvulamu vwanje nindalinji khokhala amakhuva mavi nenyola syakhangalusia yinyuma syakhanjekesia syakhandera khuinjira eyili avwene ni vulamu vwanje. Niko kakiranga emirimo chanje chosi nderetanga khusitavu sya nyasaye. Sinjekesianga okhusira khwe ne ngwe ooh ni ninganakana singana <hesitation> saburi omuliango likhumi makhumi kaviri nende khataru sinjekesianga ovwa oaudi yali okhusivola nende vwa syamukhonya muvulamu vwive